Ake amin'ny adiny fôlo isan-kerinandro ake zegny <hesitation> atôkako hiboahagna zegny agne <hesitation> zaho isan'andro ake ary amin'ny adiny roa ake zegna za mande miboaka satria za weekend bôko tsy de hery miboaka loàtra e.